Tejna na re- re ma'ba <noise> nnn- nted kama'za mbanma' pues xe nak re gabmen xe nak zi- zi- zi chuya'na pues nax xnama'nloy ngidtan nloy lo ma' bixa' ze nkuanma' jwa'n nchama' xa jwa'ma na, cho or jwa'ma na, xenya jwa'n jwa'mana, ma' gox ndeloy lo ma'na, ma bix ndetedxa' mbay, na ma' nted tayal kenap ma' lozoma' tya jwa' zibma'za jwa'na nak este nak ngidaze, mbay xenak mmmm- za nak mbakana, per mbak bix na tiz gabmen exnaga mbak loy per tale xyen mbakna o tiz kamen thi mbak yala nzo pla mbena zyn mbak na zin mbak yo' iz ndo thi mbak gox per mbak goxa lo lo za li mbak za, iz plo ya ma' ton' plo yama'net plo yama' mbak goxa plo ncha ma' ziza ndekema' anta le ma' mted na' nea ya na nly byoutama' yo' zeba jwa'na nak re ma'ba njwi'men ze reja ma', nak mbay ze nak zi- zi- zi burra'na thi ma' goskaba gabmen iz la ma' yo kuan ma' jwa'n jwa'ma' asta len ya'la len yo yi'bana ndama' per zi ma' gox kuyblo' za ma'ya ndana, xisa' ndekema zi ma' kubaze na ploja bere ma' goxa pues ndekegama' xis'za plo ndeyu ma' gox nit na tya ndeyu ma nit za nat reta jwa'na nly ma' nted ma' lo tama' ze nak tamod iz thibma' nda nda kouma' poja nda ma' pues bere ma' tata' nxaste ma' ta ncholola thia ya ne poja tayal ya ma' poja mere ma zabay jwa'nata jwan mare ndeja ncho <noise> lon naya.